Yuke ia ge ngone ahu toma zaman teknologi ge ena sema yang, dadi ngone fo pake ua mai ngone ahu dadi, duga karna zaman rena teknologi sema rai ge, ena digali ngone maku toa habari, ngone tagi ia ino ge pake motor sedaba oto rai. dadi ngone oras rena re teknologi ge yo digali ngone ahu ma linga